<hesitation> بالوقت الحالي <hesitation> اني <hesitation> اتكلم ثلاث لغات. <hesitation> اتكلم العربية <hesitation> هذي لغة الام. <hesitation> و اتكلم انجليزي و بتكلم شوي ايطالي لسه في مرحلة التعلم. <hesitation> لماذا تحب التحدث بها ؟ لأن هذي ممارسة اللغات بيخلينا نكتشف ثقافات العالم <hesitation> نتعرف عليهم.